الضوضاء التي يصعب علي النوم عليها <hesitation> هي أصوات السيارات ، البكاء <hesitation> أصوات الموسيقى العالية كل هذه الأشياء تزعجني مرة ما أجدر أنام علي هذه الأصوات، <noise> وأكثر شيء هو البكاء.